Za kaofa ton- kaofa tônga ambony arô tsisy raha ataoko firy nefa ny sakafo misy, rano misy: manararaotra be za satria za tam- za le <laughs> tambonin'ny tany teto tsy afaka nanararaotra izany am'le rano magnararaotra misy rano fisaihana, manararaotra misaika be m- milomagno, avy ake le hanigny jiaby tsy fohaniko regny igny tegna hohaniko arakin'izay laniko.